Al auqat al ana ligit fiyan ma leyi nasib walla kan miharsimat leyi hinne bas auqat ana gaid ba giri fil jamiʼa, yom khalastal sanawiyya wa mashet lrl jamiʼa da al waqit da ka da ana finshan ma leyi shai basawwi illel gira, al haya ligat gasiye kan bador shuqul kula ille amshi asʼal ille asʼal abuyi walla asʼal.